Ndreto aby ñy biby malaky ñy fandehanany: -Ñy tsioke, -Ñy leopary, -Ñy sita. Ñy biby i malaky ñy fandehanany: -Ñy gebra, -Ñy liona, -Ñy gazely. Reo<kôkôrikôo> ñy karazam-biby malaky fandeha ro miada fandeha.